झील में तैयरे जाए से पहले कुछ बात के ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे झील के गहराई कितना हो सकत है या नदी के बहाव तेज मत हो। और बरसात में नहीं जाना चाही तब जल स्तर बहुत ऊंचा रहेल। और तेरे में दिक्कत के सामना करना पड़ सकत है।